Yo wankhindé fanŋé anganagni télé fanŋé ando bégnouwara ni filina daga, bégnouwar ni siki kéfini siwo, anagn ando pane ni fili yira mékhinté yimé na gnankha angana daga ana mpane ni mpili faga ani takhoundi. anga nkhaw yiramé bé roni djiŋa ana sampa dji kéy fina, koutou kouy kamou ana ra mpanou nokho ŋa angani wakhi fana ani wankhi fila, anda mboulandi dji ntakhoundi andi boula andi sampa ande boula an dougouta an gnila a bolini anna ro panou ké nokho ma panou ké gan mpogou anna daga féssi sangalé. Kani koukou nkha wankhindé, akhoté gnani, kani kou wankhindé. angana bégnouwar ni kou fili faga andi takhoundi <hesitation> ani i sampal pouranga khara sampe dji ké, an aranti gnana toujour anga sampana kén ndji banéya, dji ké mékhéya karma ana diokhou, ana yilé dji tana takhoundini aganagni fanŋé ké an diokho nondono gna ta ana dji nthiaga baté kha kanikou angana diokhou, an gnilén télé robiné ké ya khadi ana dji tana woutou, angana dji nŋwoutou, ani <hesitation> i wankhi inda mékhi khadi alay a nta sikana djianga diokho malay a nta nakhatana dji ké anga diokho ado fanŋé ké khalé inta bana. Anga ro an nkompé tassou an fo mékhinté gna wala ankhossini kiraanŋa wakhindina anta dougoutana. Gana gni faanŋé ké ando koukou mbéni ga daga ani ya wankhini, andouguoutana féné, ina kawa, anni gounou, ani kofoumé ana ri ana yilé wankhini manga labé, ana ri. Kani koukounkha an kiraanŋéy ya, yarkhaté ngana moyi inda nkhiri ana takhou ana yigué angana dougoutana ana khossi fouri khadi, pourana gnilé katan wankhindé ké soro nganta bana mokhobé iray koutou kou kapoumé doussakha ira ntakhi kignandini, inati khoumbéné khadi ina gnilé wankhindini, wankhindé bito siki, a kiténé kougnay. Kha ang angadi kofoumé anga daga fanŋéké ani sou wankhi ta bané ana ségué, ina labé an gnimé na labé, dinanti anga wankhindi kani. An wankhindé kanido fanŋé inta bana.